Hewan yang paling awk takuti buayo, kenapo awak takut buayo, kareno buayo ni dio tu hidup di dua alam, kenapo sayo takut hewan yang macam tu kareno buayo ni kan salah satu hewan yang berbahaya lah, bahayo di- di indonesia maupun di luar buayo ni dio tu agresif susah nian untuk di jinakkan mungkin ado beberapo kalua kio negok buayo jinak <hesitation> itu mungkin lah terlatih dari kecik, tapi kalau yang emang buayo liar <hesitation> itu susah nian kito <hesitation> jinak kan nyo, memang ngeri lah buayo apo lagi banyak nian kan kasus- kasus orang di makan buayo, orang mincing di makan buayo, ternak di makan buayo, buayo tu hewan nyo yang susah jinak kan di temui di alam liar kan, paling banyak di temui di alam liar buayo tu, tu mungkin buayo, habis tu kuda nil tu jugo ngeri lah kalau menurut awak, hewan yang agresif kan, territorial jugo, dak biso nian di- di ganggu tempat tinggal nyo, apo lagi kito dak tau missal nyo ke hutan- hutan, entah itu ado kuda nil rumah kuda nil macam mano, kito masuk bae <hesitation> di kejar samo kuda nil, entah di erang samo itu, kareno, dio territorial hewan nyo, buayo, kuda nil yo macam tu lah, ular- ular tu dak terlalu cuman yo ngeri lah, kalajengking banyak lah, itu empat hewan yang awak takut lah, kalau di tanyo singa ngapo dak takut singa, siga tu masih sejenis kucing, masih biso di jinak kan, mungkin kalau di liar masih bido dio kenali, cuma kalau lah buayo kuda nil